الحيوانات البتجري سريع <hesitation> لكن ما بتقدر تجري فترات طويله ذي الفهد والنمر و الاسد وكده ،لكن ديل السرعه بتاعتهم دي يعني بتديهم قدره انهم يصطادو الحيوانات يعني ذي الغزال والحيوانات التانيه الهم بيصطادوها وياكلوها ديل